Mah anieiva à çercâ ò pòsto, un pòsto dove ciù o meno questi, questi criminæ se riuniscian questi farabutti e çerchieiva inta unna mainea, magara a porrieiva ëse un bar, çerchieiva de frequentâ quello bar o ciù, abastansa frequentemente ma sensa dâ tròppo inte l'euggio, çerchiæ de avvixinâmeghe, de parlâ de cöse apparentemente sensa senso, de sport, de ballon e cianin cianin guägnâme a seu fiduçia.